Fillarni o‘ziga hos hususiyati manimcha ularning uzun tumshug‘i bo‘lishi mumkin. Katta quloqlari v- va ko‘pchilik <hesitation> aytadi: "Fillarni katta hotirga ega" deb <noise> va shunday hususiyatlari mavjud bo‘lishi mumkin.